أفظل إني أروح السينما يعني بروحي، إنه ما أخذ معي جروب أو صديجاتي، أحب يعني إني أكون لحالي <hesitation> وقتها بجدر يعني أركز على الفيلم نفسه بدون أي تشتيت أو أحد يكلمني مثلا، وأجدر بعد أستمتع بالجو <hesitation> وأكل لحالي <hesitation> عادي ما يهمني يعني <hesitation> بالعكس أحس يعني براحة أكثر يعني.